An fééra kaye, ghune kaye-ni-nfu kaye kan, wii yo wii la mu kaye an féérama. Mu kandati nfuundu di nnaane, di nraare kama mu fontatu kan antere mise nlhaa moode. Féérangh mbangh ngnowu ni mbane: wiilikilima mu gnééné, nfu ruumu déck tuu.